د ژبو نومونه لکه انګلیسی، هسپانیوي، فرانسوي، آلماني، عربي، روسي، هندي، پرتګالي، جاپاني، کوریايي، <hesitation> ایټالیوي، هالندي، ترکي، سواحلي، ویټنامي، فارسي، پښتو، فلیپیني، سویډني.